راح أخذ أكل شرب ملابس وكتب، ما أظن راح أحتاج الشى الخامس، إلا إلا بعد راح أخذ خيمة <laughs> مشان أنام فيها بس، <hesitation> طبعاً الأكل الشرب الغذا تبعى الملابس، كتب بتسلينى طوال العام ما أبى شى ثانى.